Prifirissi campari nta ‘n postu unni lu clima è caudu chiuttostu ca nta unu unni lu clima è friddu pirchì lu clima caudu mi fa sentiri chiù energicu e attivu. Mi permetti di passari chiù tempu fora, gudennu di la natura. Unu si po’ vestiri leggiu e commudu. Li jurnati sunnu chiù longhi e luminusi.